<noise> toh-toh Hankan kachi hansin din ga kwai bambaŋ chi, hansi da di’inga kwai aga hin ka kabai jamara ba jama bindi rano, zama ifosai watukulu igo charbanda. Agano nwari kan agaba kuma aga gana aga chandi ingai makwai sajora hamizey cheychiyan, nidi ingai kachi I bambaŋ chi, kuma hankan inganda go tarey doŋ kan inganda sitarey ay isi saba, ba boray zayrah guna kadi di nya da izey nya izey go ga nya nanandi watukulu ingan da go charbanda. Da di nya wani asikway a’do yadinno hansi mo hankan hansi gahinkatey noya so dadi inga barkam manchi akwai a’sa gana zama ifosey, inganda see charbanda watukulu inga chachi hansi hansi minga kway gana tambaya inga chachi I’tambaya, sannaŋ kuma ba ba wundira barno adi agahinka bay kan manchi a kwayno wankan inganda si wundi fomoh matano agatay kabay, asabay zama ifosey watukulu ego charbanda. Hankan sey ayma hansi gaba zanka ba zanka bakasinay, zanka gahin nwari zaka kano hansi sey hansi hansi boray harkusumo sihin katay, nidi a’sayno ba hansi mo goga ba zanka matakaŋ agaba ingakwayo yadinno agaba zanka nidi inga kachi ingay tambaya ass ahoo yadin kachi itambaya ba ba harkuso gonano dana zanka dadi zanka gogano hanso no nwari.